Neɗɗo fuu ciinoowo faamude huunde heɓan yiide e anndude e faamude faa heewa. Sabi annde kese keɓaaɗe hannde ɗee fu. Won siiniɓe so wanaa paamana kulle kuurɗe so keɓii famminde yimɓe ko woodi hannde koo.